Ncheya tejna xa'xa- xa nly za nlirzinmen la jwa'n mbesxa plum mbesxa o lapicera per distil jwa'na, jwa'rea nak jwa'n par kemen letr jwa'na nlirzyn mey iz nzo tinta na thi jwa'n kuba'na nzoy ndenu jwa'n thi jwa'n bix ndyob xin kibmen lazasa zera <hesitation> tayal nke letr zebay, tayal thioba lo kuader kemenza, nzoy jwa'n nar- nar kolor gabmenza nzo jwa'n nane', jwa'n naye' jwa'n nagat jwa'n azul xe nya jwa'n nchap gus ka' perna jwa're jwa'n thij nabay per len tient naza timena' na poga mbiz jwa'n leney tint per yaja kubimena thiaja mney zebay jwa'nta jwa'n mbay na nzoy jwa'n barand na nzoy jwa'n napza' nzoy jwa'n nde thi chop tzii zi biyo pesa mas thi biyo mbay na nzo jwa'n thap pes, gay pes, tzi pes na depen xaxa nchal xa nzo mi' lomen ta ndekamena jwa're par kemen letret ps zyn yata nlirziney.